بختار أي- أينشتاين أكيد ,تعجبني عبقريته في العلم وفهمه العميق للكون .أتمنى اني اسمع منه <hesitation> افكاره على حول النسبية وكيف جابها .أنا واثق ان المحادثه معه ستكون مميزة وو-يي- يعني أقدر انه <hesitation> اعرف كيف - كيف يفكر, كيف يدرس الطبيعة ,كيف ينظر للأشياء, ستكون محادثة مفيدة يعني جدا.